تمام، بحاول أول شي عندنا المحرك اللي هو قلب السيارة وهو ال يحول الوقود لطاقة، تانى شي عندنا نظام النقل اللي هو الجير عشان ينظم السرعة، ويعزم الدوران، عندنا كمان هيكلة السيارة اللي هو جسم الخارجي اللي يشمل الأبواب والسجف، عندنا العجلات والإطارات اللي هي تتيح الحركة وتتحمل وزن السيارة، ويعني طبعا أهم شي نظام الفرا- الفرامل عشان نبطئ ونوجف السيارة.